L’ùrtima avventura ca appi fu nni li muntagni di l’Amèrica di lu sud ntra lu Cili e lu Perù. Li muntagni chiamati Andi, sunnu àuti finu a trimmila - quattrumila metri e quannu na pirsuna junci nsinu a ddà ncapu e poi vidi tuttu lu paesaggiu sutta, è na cosa spettaculari. Ss'avventura nni li Andi nun mi la pozzu scurdari chiù, pirchì vitti cosi ca a nudda banna avìa vistu, cu posti ca nun si ponnu truvari in àutri parti di lu munnu.